Ba mee mbi, kume, ku vel, ku kun, ku feer, ku paat, ku peme, feer mee kun, feer tit, poko feer, kakapaat, mba kume, poko vel, mba kun, mba feer, mba paat, mba peme, mba feer mee kun, mb feer tit, mba paat mee feer, dik, dik ku kume, dik ku vel, dik ku kun, dik ku feer, dik ku paat, dik ku peme, dik ku feer mee kun, dik ku paat mee feer, dik ku kakapaat, dik ku kakapaat ku kume, dik ku kakapaat ku vel, dik ku kakapaat ku kun, dik ku kakapaat ku feer, dik ku kakapaat ku paat, dik ku kakapaat ku peme, dik ku kakapaat ku feer mee kun, dik ku kakapaat ku feer tit, dik ku kakapaat ku paat mee feer, dik vel, ku kume Dik vel ku vel, dik vel ku kun, dik vel ku feer, dik vel ku paat, dik vel ku peme, dik vel ku feer mee kun, dik vel ku feer tit, dik vel ku paat mee feer, dik vel ku kakapaat, dik vel ku kakapaat ku kume, dik vel ku kakapaat ku vel, dik vel ku kakapaat ku kun, <noise> dik vel ku kakapaat ku feer, dik vel ku kakapaat ku paat, dik vel ku kakapaat ku peme, dik vel ku kakapaat ku feer mee kun, dik vel ku kakapaat ku <hesitation> feer tit, dik vel ku kakapaat ku paat mee feer, dik kun, dik kun ku kume, dik kun ku vel, dik kun ku kun, dik kun ku feer, dik kun ku paat, dik kun ku peme, dik kun ku <noise> poko vel, dik kun ku poko feer, ku poko kun, dik kun ku poko feer